Ty fomba fikarakarana akoho io zane e, vonoako reke, lafa vonoko re le manegene ty rano raho hamelon'afo, le tonga valane, mandevy ranoe de volosako voloe, de vitako volo reke tetehiko amizay, ataoko malio soa afahiko tsinae, afahiko vatae, i madio soa reke le alefako anaty valany ao, le siako tangolo reke na asiako tangolo gasy mba haha manimanitsy aze